אויב מ'וויל מאכן פאר א סאלאט די שפריצער- די זאך וואס מ'שפריצט עס אן מיט קען מען נעמען מעינעיס מיט קעטשאפ און מאסטערד און עס צאממישן און אזוי קען מען עס ארויפשפריצען אויף א סאלאט, אדער קען מען נעמען פשוטע אויל מיט זאלץ און עס ארויפשמירן אויף א סאלאט.